<noise> kiti jaa ja kajika jaa kiivia kaa ste kantuukue jia yeeti chi este kititino namito yuu, tino yuu chi va ja liio ntokutu tin xii kuanyi xii kii nou kanitt ja kiito chi va kiito kkit jaa te kainti te kaantvoyi jiin te yua liinua chi mani ka kiioua ka jika tu jena´a.